Sicürament la fermentasiun a fa ën manera che lon ch'al era l'üva a ven fora ël vin e pöi a mi ch'a më pias fe la bira ën ca, ël lievito a fa fërmenté ël malto ch'a ie bütà ënt ël sigilin e dop 'na dezen-a dë di ch'a ch'a böl a ie a ie la bira faita